Ngesi eyakator tokona esi nee, totingas kongina echamakina esi deng ikokinette ai <hesitation> ngarakinoji. Totingas ani moi akwoor nachie kingarakinetea ama itiokhon ama apokhon. Ngesi echomitae ikona aee <hesitation> iboyoo. Mam tokona kilomoa iyong karai akimat! Karai akimat epurot, karai akimat ebangi karat akimat ebangi karai nyo. Mam nyipendon akikokin aii. Nyipedon akingarakin. Titing jik ebere ee iyeni atamar arai ibere een ni itiamokino ebuni kengarak ayong. Kingaruk ngikatunga kingarak akha awui ng’aka <hesitation> kori ngkaurek keng kiganga totingia. Ngesi alosia anyongo ama asakarit ayong ama v asakarit ekoes ayong asakarit ekaas. Ekaas ngolo chomakina ekhoki aii <hesitation> kotere arai ayong nyoo arai eturukanita abingi ayong nakopo na kaapakeny abuu ayau ngarupiyei nguna atogiet ngalup <hesitation> atogielakini ngide kang tolometa ngauvyei. Ani achami ayong kidogo kechi ikote aii